أول حاجة بنعمل فرز للكتب بحيس اللون والشكل والحجم برضه، وبعدين نبدا نحطها في رفوف متلاً أو صناديق وبعدين بنحط الكتب اللي نستخدم بيها يومياً أو تكون متداولة دايماً نحط فيها قدامي في مكان سهل بحيس اللي نبيه نجيبه يعني معاش ما يبقاش صعب عليا.